जैसा कि आपने जाना कि जो पनीर रेवे उन्हें गस्बा कान ने पनीर गसनी है पनीर कद्दू कसना है। जो पनीर कद्दू कस रेवे है उमे छोटा छोटा और बारी बारी टोलिया पाया जाए है। है अब जो पालकियां पाए जाओ तो उन टॉप न्यूड अगर थलक हिल्की से धार हो यह है अब जब वह दार हुई रहा है। तो अपने जैसे पनीर लेकर धीरे रगडा तो रगडा बक साथी जो दार रही है वह की वजह से उन टोलकिया। में पनीर को जो नीचे की साइड को हिस्सों रेवे गसा तो जावे नीचे गिर तो रहे हुए और जैसे यह उपर थोड़ सी। स्पीड बढ़ांगा वशे गस बाकर लाला रही उटोल किया मौकेर के पनीर नीचे बढ़ते हुए तो यही वजह है कि उन। टोल के आएं की वजह से अगले टोलियाे की वजह हो रही रही हुए उनकी वजह से पनीर उम्मेद गसातों। रेवे और बारीक बारीक यानी कि चूर चूर होतों रेवे।